पहिले बालटीन लैसी बालटीनमे पानी भरलैसी तब जाके उ पानीमे सरफ मिलाइसी सरफ मिलाइलाके बाद एगो निमन कपडा लैसी उ कपडाके सरफ पानीमे भिजा लैसी ओकरा बाद भिजलका कपडासे फुहर भेल आइनके निमनसे मल मलके धोके चिकन कलैसी।